"Miɗe wondunoo e landaade hoto an e giɗo maaɗa oo ngonnoɗon keeñen. Sabi ñalawma oo fuu mi waɗii mi yiyaayi on. Ɗun wanaa huunde nde mboowɗon waɗde. Nden non aɗe waawi sifanaade kan ko waɗi koo." <hesitation> so tawaama walana on baasi ka.